दगड्या म्येरा भौत छिन, अब जन कुछ खास दगड्यूं कि बात करा त म्येरा ज्वो दगड्या छिन, म्येरि ही उम्रा छिन लगभग ऐं पैंतीस से चालीस साल की उम्रा छिन सि दगड्या। और म्येरा ज्वो खास दगड्या छिन सि कुल मिलै ते चार दगड्या छिन। मैं छूं, एक और दगड्या चि म्येरु उत्कर्ष, एक ओर दगड्या चि सचिन, एक ओर दगड्या चि विकास, एक और दगड्या चि नितिन। त यी हम सब मिली ते आपस मां मिल्लां भि रौंदन कभी कभी, जब भी हमते टाइम मिल जंद।